Fagnazavana fohika aminà vata fampangasiahana na frizidera, izy dia fampangasiahana zany dia efa fampangasiahana arô agnarany, zegny raha tiana hangasiaka fa sy voatery hoe rano mandevy dia asitrikanao akao, fa rehefa azo ma- mangasiasiaka sara mi vao ampidirina akao, izy koa dia azo agnompiàna raha toy ny hoe legima, ronono, dia azo ampirimina agnatiny akao mba ho sara.